Sɛ meyɛ abowa a mowͻ asaase yi do a, nka mɛpɛ dɛ mɛyɛ ͻson osiandɛ ͻson yɛ abowa a ͻwͻ nkaa yie. ͻson yɛ abowa a no suban ye, ͻnye nyimpa hͻn nkitahodzi ye paa yie. ͻsan so yɛ abowa a ͻhwehwɛ dɛ aberbiara no, ͻbͻboa na ͻhaw biara a ͻwͻ hͻ no, oesiw ano. Ntsi sɛ nka meyɛ abowa a nka mepɛ dɛ meyɛ ͻson.